<hesitation> I vata grille pain grille pain zany hoe tôgno, mitôgno môfo de zany zany atao kôfa ihignana môfo igny de mbô tiàgna hoe ahiankiagna le izy igny de apetraka ake koa tegna mikareporepoky kara ataon'ny biscuit igny mpôfo araiky rabe na izy zany hoe afahana mba malemilemy izy mahiagna be igny alefa malemilemy de mampiasa io, izy io koa zany electromenager koa zany izy io.